फलूँ स्मूदी बणोंणा ले सबसे पैली हम योक कप कट्यान फल ल्योला जने केला या स्ट्रॉबेरी वेगा बाद एक कप हम दूध या दही ल्योला फिर वेगा बाद एक से एक या द्वि चम्मच हम सहद या चीनी डाल सकदा यूँ सभी सामग्रीयूं त ब्लेंडर म डाली के अच्छा तरीक़ा से मिक्स कन और हमा स्मूदी तैयार ची।